زه خپل وېښتان خلاص پرېږدم یا یې په قیتک کې ورکوم. زما مور، خویندې، ترېندار، یوڼې، نندرنې، خواښې، خورلڼې او نورې خپلوانې ښځې خپل وېښتان یا ځونډی کوي یا یې کوڅۍ کوي. زما هم ځونډی او کوڅۍ خوښېږي خو خپله یې نه شم اوبدلی. کوڅۍ ډېری کوچیانې کوي.